<hesitation> Ndikka mi ekkitoo yimugo, gam gimol ɓuri nafugo, ɓuri vooɗugo, taa warti gimowo a waaway lildaa lile, a waaway gaazina kollitaa himɓeeji, lilaa lilal ma yaha koo toye e jimol ma nde mbota jimoowo yimɓe anndete.